<hesitation> Ny karazan lokom-bolo misy koa izañy an! Eo amin'ny folo folo eo vasa <noise> fahafantarako an'azy satria moa samy mandoky ny volony àby zao ndre foty foty zao da fa ahia lokom-bolo.